Fomba fagnaboahana bingo feo. Domodomonigna amin'ny tagnana. Domo mafy izy arakaraka ilay feo tianao haboakany. Hamafisin'ny tagnananao mamopopopoka izy ake.